मोर इअ हसावे वाल फिलिम माजा लगलही कि एबे इअ कहाँअनी वाला फिलिम माजा लगलही कहबाही जौत मोर इअ हसावे वाला फिलिम माजा लगलही नाही । कतउकी हसावे वाल फिलिम मुइ इअ खा हेरसासु नाइ । इअ देउनकही इअ काहानी लागल फिलिम त तोर कथि हतउ कथिनाही कखनी कथी हसइनत हखइ । हसे मोर इअ इचिका मनवमा कसनुक डर नहिया लगलही नाही । मनवा जिउवा धुक धुक करलही एबे कथी हतइ एबे कथी हतइ कहके । एगुणा मनवमा डर फेरी हलही मनवा डेराइल नहिया फेरी हसिय फिल्मावा हेरइ खुनिया । अ तोर इय हसवे वाला फिलिम त कसनुक हसइ तुइ जखानेए फेरी हसते क हसते हखबाही । हसे उअ तोर एगुणा हसले फेरी एगुणा देउनकही हमार सारीरवक लागी फाइदा फेरी हसइ । उहेसे उअ हसे वाला फिलिम हेरले जौ डौल हतउ नहिया लगलही मोर । अ मुइ खाली हेरके त मुइ खाली हसे वाला फिलिम नै हेरसासु ।